Osht shumë e rëndsishme me pas ni grup <hesitation> t’larmishëm edhe t’përzim t’shoqnive. Me njoft njerz prej veneve t’ndryshme, prej prejardhjeve t’ndryshme, raca t’ndryshme, edhe me njoft kulura t’tjera. Na ndihmon neve me përparu n’kët botën e re moderne, ku gjithçka osht e prz- përzime. Kshtuqe po, duhet me pas shoqni t’ndryshme.